برازیل دے پکوان بہت ہی رنگین، سوادشت اتے وکھ وکھ سنسکرتیاں دے پرابھاؤ نال پرپور ہے۔ برازیل دے کھانے وچ <hesitation> ٹاپک پِک جییویں کہ اناناس، مینگو، پاپایا اتے سبزیاں بہت ورتیاں جان دیا ہن۔ سمندر دے نیڑے دیش ہون کرکے مچھّی، جھینگے اتے سمندری کھانے عام ہن۔ چُرّاسکو اک برازیلین باربیکیو ہے، جو گرِل کرکے تیار کِتا جاندا ہے۔ چاول، فیجوادا، <hesitation> برازیل دے مکھ کھانے ہن۔ برازیل دے کھان پین وچ پرانیاں، ایمازون، پرتگالی اتے افریقی <hesitation> روایتاں مل کے سواد بناؤندیاں ہن۔